Mushuklar egalariga turli xil shakllarda mehr ko'rsatishadi. Masalan mushuklar g'urullash orqali boshlarini surish orqali egalarini <hesitation> ustiga chiqish orqali yani <hesitation> oyoqiga chiqib o'tirish va yonida suykalib yurish orqali va undan tashqari egalariga biron narsani olib kelib berish orqali mehr ko'rsatishadi.